Nifurie magauni ghafitenge. Naghenda dukani na- rera na mghekumba iduka. Nasaghua kitenge chakwa nkifurie anjikumbiya namnika pesa na we anjinika kitenge naghenda kwa fundi wakwa ambaye ni wa achinjifumiya sori. Nambiliya mtindo mmh- shono wakwa wefuma. Hitho nimfurie na nifurie ifuma mshono wa vitenge nevikia makunjo kana nifume mshono wa vitenge huvikiwe solo. Halfu nifurie eraha sori njacha nifurie tha sori ngwihinyi na sori tigire upana. Nifurie ira sori tiwere mwiri tiwire upana na ti- tive njacha maana sori itho tigire heshima.